افضل طريقة انه انهي يومي فيها انه اهتم ببشرتي، اسوي روتين للعناية بالبشرة حقي، وامشط شعري وارطب <hesitation> يديني ورجولي، <hesitation> وابخ عطر بالغرفة ومعطر <hesitation> جو ومفروشات عشان كذا انام نومة ارتاح فيها نفسيا.